Kalu jenis nasi disini torang tu ada banya nasi ni ada nasi putih kalu nasi putih tu paleng cocok tong makang ikang goreng dabu dabu tambah deng sayor sayor yang enak ni sayor lilin sayor lilin yang dong biking deng santan tu itu enak kase makang deng nasi putih ada juga nasi jaha nasi jaha ini ada nasi jaha aer deng ada nasi jaha santan kalu nasi jaha santan itu cuma enak tong kase minum teh saja dia jadi cemilan <hesitation> atau dia jadi apa sarapan-makanan sarapan makan nasi jaha deng minum teh itu saja itu yang enak nasi jaha itu kalu nasi jaha putih itu paleng enak atau nasi jaha aer itu paleng enak torang kase makan dia deng daging daging kong dong biking deng kecap daging kecap tu itu sadap makang deng nasi jaha aer atau <noise> kalu ayam tu <noise> dong <noise> biasa biking deng santan bilang dia ayam paniki tu itu enak kas makang deng nasi jaha aer nah ada lagi nasi pulo. Nasi pulo itu <noise> biking pake nasi deng kalapa lagi tapi dia musi pake baras yang pe nama baras pulo tu jadi baras biasa baru dong kas tambah deng baras pulo dari baras pulo sadiki deng santan kong dong biking pe nasi pulo ada lagi nasi kuning nasi kuning ni dia pe cara biking amper sama nasi pulo kukus tu tapi dia pake tambah deng kuning makanya dia pe warna kuning-agak kuning jadi dong kase nama nasi kuning itu karena <noise> dia pe-dia pe tambahan tu itu rampah yang dia pe nama kuning tu yang jadi nasi pe warna jadi kuning nasi kuning ah kalu nasi kuning itu enak kas makang deng mie goreng mie goreng kong campur deng sayor sawi tu deng ikang-ikang goreng juga enak atau ikang sos juga enak ikang masa karing kayu juga enak baru dia pe minum tu musi teh itu sadap teh panas atau teh angat nah kalu nasi pulo yang tadi itu kas minum teh juga sadap ada juga <noise> kalu jenis nasi ada juga bubur kalu bubur ini enak cuma kase makan deng tolor saja. Itu yang sadap dia par selain itu jenis nasi jenis nasi itu <noise> ada katupa iyo katupa itu dia pe enak makang deng ayam-ayam paniki tu ayam paniki <noise> yang <noise> pake santan <noise> tu <noise> dia <noise> pe <noise> warna <nois itue> agak bakuning <noise> itu sadap <noise> katupa juga bisa kas makan deng sup atau kas makan deng coto itu <noise> enak <noise> ah kalu jenis nasi yang kita tau itu.